krefst þess að lágmarkslaun í landinu verði fjögur hundruð tuttugu og fimm þúsund krónur innan þriggja ára og lægstu laun verði skattfrjáls þá er krafist þjóðarátaks í húsnæðismálum versta óveður í heila öld fellibylurinn Mikael gengur nú yfir vesturhluta Flórída þar sem vindhraði gæti náð næstum sjötíu metrum á sekúndu um fjögur hundruð þúsund manns þurfa að yfirgefa heimili sín

Íslendingar verða óhjákvæmilega fyrir skakkaföllum vegna loftslagsbreytinga og þurfa að horfast í augu við það segir sérfræðingur í loftslagsmálum í dag var haldið upp á fimm ára árangursríkt hjá Grófinni á Akureyri óvíst er um fjármagn fyrir áframhaldandi starfsemi Hæstiréttur Bretlands sneri í dag við ákvörðun dómstóla á Norður Írlandi og sagði að bakara hefði verið heimilt að neita

viðskiptavini um köku með áritaðri stuðningsyfirlýsingu við samkynja hjónabönd

í landinu verða fjögur hundruð tuttugu og fimm þúsund krónur eftir þrjú ár gangi kröfur Starfsgreinasambandsins eftir sambandið krefst þess að fjármagnstekjuskattur verði hækkaður og að vinnuvikan verði stytt samninganefnd Starfsgreinasambandsins samþykkti í dag kröfugerð fyrir komandi kjarasamninga öll nítján aðildarfélög sambandsins samþykktu kröfuna en hverjar eru helstu kröfurnar á almennum markaði númer eitt er að við gerum ráð fyrir þriggja ára kjarasamningi

verði fjögur hundruð tuttugu og fimm þúsund

í lok samningsins eftir þrjú ár lágmarkslaun í dag eru þrjú hundruð þúsund krónur með tryggingu en Björn segir raunhæft að hækka þau í fjögur hundruð tuttugu og fimm þúsund verði sköttum ekki létt af lægstu launum það er mjög raunhæft þetta er þriggja ára samningur sem við erum að tala um og við þekkjum síðustu þrjú ár það voru miklar launahækkanir á

tímabili og það fór ekki allt um koll á þeim tíma þannig að við teljum þetta raunhæft á meðal annarra krafna

sambandsins á almenna markaðnum má nefna að orlofs og desemberuppbót verði hækkuð að heilsuvernd verði efld með ýmsum hætti að orlofsréttur verði aukinn þannig að

samningstímanum en kröfur til stjórnvalda voru einnig kynntar í dag okkar helstu kröfur eru að lægstu laun verði skattfrjáls að hér verði farið í stórt og glæsilegt þjóðarátak þegar kemur að húsnæðismálum það nái til alls landsins við krefjumst þess að fjármagnstekjuskattur verði hækkaður upp í það sem tíðkast á Norðurlöndunum þannig að fjármagnseigendur á Íslandi taki með raunverulegum hætti

að halda uppi samfélaginu við krefjumst þess að tekið verði

fullri hörku á þeim svívirðilegu brotum sem tíðkast nú um stundir á íslenskum vinnumarkaði og svo mætti lengi telja það hefur aldrei í sögu sambandsins komið að undirbúningi þannig að það er mjög stór hópur félagsmanna sem tekið þátt í að móta þessar kröfur sem auðveldar okkur það ef við þurfum að ýta á

seinna í vetur sérfræðingur í loftslagsmálum hjá Veðurstofu Íslands segir að tæknilega séu markmið skýrslu loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna gerleg en óvíst að þau séu pólitískt möguleg ljóst sé að Íslendingar verði fyrir einhverjum skakkaföllum vegna loftslagsbreytinga í nýrri

Sameinuðu þjóðanna kemur fram að grípa þurfi til róttækra aðgerða ef afstýra eigi því að meðalhiti á jörðinni hækki um meira en eina og hálfa gráðu það má benda á að loforð aðildarþjóða Sameinuðu þjóðanna virðast ætla að duga okkur

að draga úr hlýnun þannig að hún fari varla yfir þrjár gráður en Parísarsamkomulagið talar um tvær gráður í nýju skýrslunni eru tilteknar leiðir sem hægt er að fara til að hiti hækki ekki meira en

og hálfa gráðu og það er sem sagt gerlegt tæknilega en það er svo óljóst hvort það sé gerlegt pólitískt dæmi um hve pólitískt erfið þessi markmið geta verið kom strax fram í gær þegar fimmtán umhverfisráðherrar Evrópusambandsríkja lögðu til að herða á kröfunum við að draga úr losun umhverfisráðherrar annarra ríkja í sambandinu studdu ekki tillöguna og náði hún því ekki fram að ganga mundu að

þarna er verið að tala um að herða á loforðum sem sem hefðu dugað í þrjár gráður og fara að nálgast tvær gráður við erum ekki farin að tala um eina og hálfa gráðu enn þá mjög mikill munur sé á afleiðingum þess að hiti hækki um eina og hálfa gráðu eða tvær Íslendingar eigi eftir að verða fyrir tjóni og þurfi að búa sig undir það það náttúrulega fyrsta sem að Íslendingar þurfa að gera er að taka saman einhvers konar aðlögunaráætlun eins og hefur verið gert í nágrannaþjóðum reyna að kortleggja hvaða svið eru viðkvæmust Halldór tekur sem dæmi að hafi áhrif á skipulag borga bráðnun jökla hafi áhrif á orkugeirann og að ýmis náttúruvá aukist þegar er farið að undirbúa aðlögun á einhverjum sviðum en ekki er til landsáætlun það er þrennt sem mun gerast við munum þurfa að draga úr losun við munum þurfa að horfast í augu og aðlagast þeim breytingum sem verða og við munum verða fyrir skakkaföllum það er bara því miður löngu liðin sú tíð að við getum valið okkur frá einum þessara kosta en við getum ráðið því svona hver blandan verður hátt í fjögur hundruð þúsund manns

yfirgefa heimili sín í vesturhluta Flórída þar sem versta óveður í heila öld fellibylurinn Mikael gengur nú yfir

í fellibylnum gæti náð næstum sjötíu metrum á sekúndu fjórða stigs fellibylurinn Mikael kom að landi síðdegis nálægt Panama City á vesturströnd Flórída stjórnvöld í ríkinu hafa síðustu daga verið með linnulausar viðvaranir

til íbúa á þessu svæði næstum fjögur hundruð þúsund manns var skipað að flýja óveðrið sem spáð er að verði það versta í langan tíma

Mikael hefur verið að fikra sig upp Karabíska hafið undanfarna daga og valdið eyðileggingu á leiðinni um þrettán manns eru látnir vegna hans í ríkjum Mið Ameríku í Flórída hefur fólk verið að undirbúa sig undir óveðrið og koma sér í burtu

ætla sér að vera heima Elín

hlýnandi sjávarhita svo hiti sjávar hefur hann einhver áhrif hingað

í líkingu við það sem

leggur til að fyrirtækin geri Matvælastofnun og Umhverfisstofnun grein fyrir öðrum leiðum í eldi en þeirri sem fyrirtækin vildu fara samkvæmt umhverfismati það er það sem úrskurðarnefnd taldi vanta og ógilti því leyfin með ítarlegri greinargerð

ásamt fyrri gögnum geti fyrirtækin sótt um starfs og rekstrarleyfi á ný já ég já ég er stödd

er að hefjast fundur með sjávarútvegsráðherra að íbúar vilji fá á hreint

út í tilverurétt okkar Vestfirðinga það þau vilja kannski helst spyrja

hvernig regluverkið á

nógu mikill gaumur en

þingmenn voru sammála um það í dag að samræma þurfi aðgerðir og herða viðurlög og refsingar gagnvart þeim sem ítrekað brjóti á réttindum erlendra starfsmanna formaður

stjórnskipunarnefndar skoraði á þingmenn að taka höndum saman og stöðva með alvöru viðurlögum þann sem þeim sé sýndur umræða um slæma meðferð á erlendu starfsfólki hér á landi og ólögmæta starfsemi byggingaverktaka fékk byr undir báða vængi eftir umfjöllun

Kveiks um málið í síðustu viku á sameiginlegum fundi velferðarnefndar og atvinnuveganefndar í morgun var fjallað um illa meðferð á fólki á íslenskum

vinnumarkaði fjölmargir gestir komu til fundarins sem lýstu ástandinu sem ófremdarástandi það var meginlínan hjá öllum þeim sem komu fyrir nefndirnar að það væri mikilvægt að samræma aðgerðir og herða viðurlög og refsingar hjá þeim sem væru í raun síafbrotamenn á vinnumarkaði

sérstaklega viðkvæmt og Lilja Rafney sagði að í raun og veru væri verið að stela af fólki þegar það fengi ekki laun samkvæmt kjarasamningum þess vegna þurfi einhvern refsiramma um fyrirtæki sem brjóti síendurtekið á erlendu verkafólki kæru þingmenn boltinn er hjá okkur við sýndum það svo sannarlega í gær að við getum ýmislegt þegar viljinn er fyrir hendi förum í aðgerðir gerum þetta saman og stöðvum þennan af alvöru með viðurlögum og þar vitnar Helga Vala í samstöðu þingmanna í gær þegar

sjávarútvegsráðherra varð að lögum á innan við sólarhring í sama streng tók varaþingmaður Miðflokksins hann sagði meðferðina á sumu erlendu starfsfólki skammarlega af hálfu nokkurra fyrirtækja ég skora á stjórnvöld og Alþingi að taka þessi mál föstum tökum og standa vörð um heilbrigða samkeppni á vinnumarkaði heilbrigða samkeppni á markaði fyrirtækja standa vörð um réttindi launþega og standa vörð um Ísland á hverjum degi leita um tuttugu manns aðstoðar hjá Grófinni

en fimm ára afmæli starfseminnar er fagnað í dag einn skjólstæðinganna efast um að hann væri enn á lífi ef

dag fyrir fimm árum var

er ekki eiginleg meðferðarstofnun heldur hittist þar reglulega fólk sem glímir við geðrænan vanda sækir hópastarf og fræðslu fólk kemur hérna og hittist og fær stuðning af hvort öðru og við erum með

fólk er svolítið bara að finna kjarkinn okkur líkar vel við orðið

í Grófina í mörg ár hann segist hafa átt mjög erfitt en hefur náð miklum bata ég var búinn að glíma við þunglyndi og félagsfælni í mörg ár

ég fór helst ekki út úr húsi og það sé erfitt að ímynda sér hvað hefði gerst hefði hann ekki leitað í Grófina ég veit bara að það væri ekki í líkingu

stærsta fjárhagslega stoð sem Valdís segir að nú þurfi að endurnýja þá hefur Akureyrar verið sterkur bakhjarl frá upphafi en núna er bara staðan hjá þeim þannig að þar eru sjóðir að tæmast þannig að við þurfum bara virkilega núna að bretta upp ermar og erum byrjuð

vinna eitthvað sem kemur þar í staðinn

erum bara svo bjartsýn göngum langt á henni en nei þetta er ekki alveg tryggt ekki enn þá tyrkneskir fjölmiðlar birtu í dag upptökur úr öryggismyndavélum sem sagðar eru tengjast hvarfi

spurst til í átta daga upptökurnar eru sagðar sýna leyniþjónustumenn frá Sádi Arabíu sem komu til Istanbúl daginn sem

og mannaferðir við skrifstofu ræðismanns Sádi Arabíu í Istanbúl þar sem síðast sást til

Hreiðar Már Sigurðsson segir fáránlegt að hann hafi getað framið innherjasvik í viðskiptum við sjálfan sig hann bar af sér sakir í héraðsdómi í dag í síðasta

sem ratar fyrir dómstóla í dag eru tíu ár og einn dagur síðan ríkið tók yfir Kaupþing og í morgun hófst í Héraðsdómi Reykjavíkur aðalmeðferð í umboðs og héraðssaksóknara gegn Hreiðari Má Sigurðssyni og Guðnýju Örnu Sveinsdóttur þetta er síðasta sem ratar fyrir dóm þótt nokkrum öðrum sé ólokið og það fimmta gegn Hreiðari Má í málinu er Hreiðar sakaður um að hafa stefnt fé bankans í hættu þegar hann hafi sem forstjóri látið lána félagi í sinni eigu rúman

hálfan milljarð í ágúst tvö þúsund og átta Hreiðar keypti bréf í bankanum á grundvelli kaupréttarsamnings um þetta leyti á fyrir fram ákveðnu

samtals fyrir um tvö hundruð og fimmtíu milljónir hann framseldi svo félaginu sínu bréfin á markaðsvirði sem var mun hærra munurinn var rúmar þrjú hundruð

sem í ákæru segir að hafi runnið í vasa Hreiðars en hann segir að hafi farið í að borga skattakröfur sem urðu til við í samræmi við ákvarðanir bankans þar um Guðný Arna sem var fjármálastjóri er ákærð fyrir hlutdeild í brotinu en segist hvergi hafa komið nærri Hreiðar er líka ákærður fyrir innherjasvik hann hafi vitað að markaðsvirðið var allt of hátt þegar hann framseldi bréfin enda hafi hann hlotið dóma fyrir að hafa haldið því uppi með markaðsmisnotkun hann sagði þetta fáránlegt hvergi á byggðu bóli hefði maður nokkru sinni verið ákærður fyrir innherjasvik í viðskiptum við sjálfan sig enda gefi augaleið að báðir aðilar viðskiptanna hann sjálfur og félag hans hafi búið yfir nákvæmlega sömu innherjaupplýsingum og glæpurinn því enginn vitnaleiðslum lauk í dag og á morgun flytja saksóknari og verjendur mál sitt Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra mælti á Alþingi

nú síðdegis fyrir stefnumótunaráætlun í samgöngumálum fyrir árin tvö þúsund og nítján til tvö þúsund þrjátíu og

og fimm ára aðgerðaáætlun í málaflokknum fyrir árin tvö þúsund og nítján til tvö þúsund tuttugu og þrjú ráðherra sagði að grunnáhersla væri lögð á umferðaröryggi og greiðari og öruggari samgöngur þar sem langmest fjármagn fari til vegamála umræðan stendur enn og heldur sennilega enda sýnist sitt hverjum á Alþingi þegar ákveðið er til hvaða verkefna og landshluta fjármagn

eigi að fara bakarí á Norður Írlandi mátti neita að baka fyrir viðskiptavin köku sem átti að skrifa á slagorð til stuðnings samkynja hjónaböndum þetta varð niðurstaða

Bretlands í dag málið teygir anga sína til ársins tvö þúsund og fjórtán þegar eigandi nokkurs í Belfast neitaði að afgreiða

styðjum samkynja hjónabönd dómstólar á Norður Írlandi komust að þeirri niðurstöðu að bakaranum hefði ekki verið heimilt að neita

þeirri ákvörðun sneri Hæstiréttur Bretlands við í dag rétturinn sagði að eigendum

um tertuna því skilaboðin stríddu gegn trúarlegum gildum þeirra

Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur formann borgarráðs og

Gylfi Þór Sigurðsson viðurkennir að það hafi verið mistök hjá sér að mæta ekki í viðtöl eftir gegn Belgíu í síðasta mánuði lögregla í Belgíu gerði í morgun húsleitir í víðtækum lögregluaðgerðum sem tengjast spillingu í

í belgískum fótbolta og

var stolið og sigurvegari keppninnar biðlar til þjófanna að skila Starfsgreinasambandið krefst þess að lágmarkslaun í landinu verði fjögur hundruð tuttugu og fimm þúsund krónur innan þriggja ára og lægstu laun verði skattfrjáls þá er krafist þjóðarátaks í húsnæðismálum versta óveður

í heila öld fellibylurinn Mikael gengur nú yfir vesturhluta Flórída þar sem vindhraði gæti náð næstum sjötíu metrum á sekúndu um fjögur hundruð þúsund manns þurfa að yfirgefa heimili sín Íslendingar verða óhjákvæmilega fyrir skakkaföllum vegna loftslagsbreytinga og þurfa að horfast í augu við það segir sérfræðingur í loftslagsmálum í dag var haldið upp á fimm ára árangursríkt geðverndarstarf hjá Grófinni á Akureyri óvíst er

fjármagn fyrir áframhaldandi starfsemi Hæstiréttur Bretlands sneri í dag við ákvörðun dómstóla á Norður Írlandi og sagði að bakara hefði verið heimilt að neita viðskiptavini um köku með áritaðri stuðningsyfirlýsingu við samkynja hjónabönd